Vietnam wor kun ada dansaa ada hornada bultumatii ada amtan mal atin amtan horin hinkabn ak chera nam gudio ka horin hinkabn ak chera kabeteeni hinfariseni dubatan ada inamakana ada ak namtan hori kab ada ishian tunne ada dansa ada inama horechiftu ada silate jabesenu ada ijole barsisenuu.